Li meto nɛmi Tayilandi mun bɛrɛ min tuan cururu. A be wewia min han tuan cururu, donke wɛwia yi minbini, to mu be so sin ba nicoza sura na.benɛ a wusu bun bɛboni bin, wusu bɛ boni bin ,an pinpinza ɲa ma uwi bin.